طبعا اليك خطوات طي الملابس بشكل صحيح تحضير المساحة تأكد ان لديك مستوى مرتب مثل طاولة او سرير طي القمصان الأكمام وبعدين طي البنطلونات وبعدين طي الملابس الداخلية وبعدين طي الجوارب واخر شيء هو التخزين ضع الملابس المطوية في الدرج او الخزانه بشكل مرتب بحيث يسهل الوصول اليها.